انا مدابية انا بعد عشر سنوات نخرج يعني نخرج لتقاعد نكون درت بزاف من المال وعندي بزاف المال وعندي ياسر ياسر المال ونروح نريح انا على روحي نروح انا في البحر وراني قاعد حتى- حتى نهاية حياتي